Kamalakning xar bir ranglari uchun gullarni sanaydigan bo'lsam qizil rang uchun atirgul to'q sariq rang uchun sariq rang uchun yashil rang uchun yashil ko'k rang uchun nilufar guli binafsha rang uchun lavanda guli.